Kô mbô ôhatra ti agnambôtra pizza zaigny i, <hesitation> malaka lafarina, de leviro, de rano matimaty. De izy aminje oa-aharo akao de haroharogny tsara be, amboarigny tsara be fis-fisahagny. De igny aminje amboàragna azy i ,karanjegny.